أنا ما أعتجد إن الشعر يعني <hesitation> له صلة بالعصر الحديث، بالعكس الشعر <hesitation> له صلة بالعصر الحديث لإني كانت طريجة <hesitation> تعبير المشاعر، كانت طريجة للفن وإبراز ال- الفنون، إبراز الكلمات الجوية، والتعابير الجوية والردود الجوية، فكانوا يستخدمون الشعر أكثر.